हमरू परिवार मा चार से पांच सदस्य रैंदन मे मां मी। म्यार भैजी मे भतीजी। मे भाभी। म्यारू भतीजा। मेरी उम्र पैतीस साल। मे मां पचत्तर साल। म्यार भैजीम पैतालीस मे भाभी चालीस ।मे भतीजी पंद्रह साल